Las mascarinas son un crássicu en espitalis i ogañu tamién ena calli. La su hunción prencipal es protegel, peru en dambas direcionis: paque tú no echis germin paí i tamién te quitan de pinguinas qu'aigan paí volandu. En espitalis i residencias son mu emportantis pa tolos ambientis limpius tenel, peru quandu más gastu tuvun hue col andanciu del covid. Ara pahi que ya mos da menus vergüença de gastá-las.